איך וואלט מיך אראפגעזעצט נעבן זיי און געפרעגט עפעס אויף וואס זיי האבן אן פון וואו זיי האבן עס אדער געגעבן א קאמפלימענט און זאגן אז איך האב זייער שטארק ליב עפעס וואס זיי האבן אן און נאכדעם אריינגיין אין א קאנווערסעישן איבער עס און צוביסלעך אויסגעפינען וועם אונז האבן א שייכות מיט און וועם אונז קענמיר און וואו אזוי אונז זענמער אפשר קאזינס אדער עפעס אזוי